Azafady indrindra arô fa de tara alay zaho tonga. Nalakilaky mi alay zaho Io niala tandragno fa nisy loza alay tandalana takagny de somary taratara ze fa maro be tomobile nisakana takegny. Fa de mifona fa de tsy anina koza aminy magnaraka.